Tikai, aurua, autul, aivat, ailima, laptikai, lavurua, lavutul, lavuvat, avinun, avinun ma tikai, avinun ma urua, avinun ma utul, avinun ma ivat, avinun ma ilima, avinun ma laptikai, avinun ma lavurua, avinun ma lavutul, avinun ma lavuvat, auravinun.